Aloa o viagiatô o ghe va, ma no ô treuva, comme quande se çerca de arrivâ à l'iniçio de l'archinçê, ma questo o l'é sempre un pö ciù in là, e pöi ti treuvi che ti l'æ superou. Coscì o viagiatô o l'é vegnuo vegio çercando sto tesöo che in teoria o saveiva dond'o l'é ma in prattica o no l'à trovou mai.